الرّيح، <noise> الرّيح هوّ عِبارة عن هوا أوي بيطلع خاصّتاً بي فصل الشّتا. <hesitation> الرّيح هوّ شي ربنا بيبعتلنا ياه تا يبيّنلنا إنّو من بعدا في شتا، في عواصف، في ثلوج، في كتير هيكي <hesitation> طاقة إيجابيّة بتيجي لمّا يكون في رياح. الرّيح هوّ نسمة هوا كتير قويّة بتيجي باردة <hesitation> بتنسّم على ال- على البلاد كلّا. هيّ مُمكن الرّيح اتطيّر كل شي خفيف مُمكن يطير إذا كانت قويّة، مُمكن <hesitation> ي- يخبّط أزاز، يخبُط <hesitation> باب. الرّيح هوّ كتير <hesitation> شي حلو عا فكرة بيعطي طاقة إيجابيّة بس أمرار مُضر. يعني مُمكن إذا كان في ريح أوي مُمكن ي- يكسُر شي، مُمكن يطيّر شي على شي سِيّارة. <hesitation> الرّيح هوّ نعمة لأنّو من بعدا في <hesitation> شتا، في فرج، الرّيح هيّ هوّ هيكي نسمة كتير حلوة كتير، أنا الصّراحة بحبّا بحب لمّا يكون في رياح بالجّو، بحب لمّا يكون في طاقة إيجابيّة وبحب إنّو بس يجي الرياح بيكون يعطيني أمل إنّو من بعدا هالرياح القويّة في الشّتا في هيكي نِسمة باردة بدّا تجي لعنّا.